Raha izaho manokana no mamboly am'izao andro maiky izao, voalohany moa de asiako zeziky de tsy maintsy ho tondratondrahako matetiky eo i mba ahavelo azy satria andro maiky.